هو، پرتګال یو شمېر ځانګړي دودونه او رواجونه لري. یو له تر ټولو مشهورو یې فېسټا دی سنټوس دی، چې د لیسبوا ښار کې د جون په دوولسمه او ديارلسمه ترسره کېږي. په دې دود کې خلک کوڅو ته راوځي، کورونه په رنګینو څراغونو او ګلونو ښایسته کوي، موسیقي غږوي، رقص کوي، او دودیز خواړه لکه سارډین کب پخوي. دا جشن د مینې، ودونو، درناوي ته وقف شوی دی، چې خلک یې د واده کولو سنت ګڼي.